Si fussi pi mia maciassi ogni jornu a lu risturanti, ma purtroppu nun mi lu pozzu pirmettiri pirchì sugnu un semplici mpiatu e campu di stipendiu. Si cuminciassi a jiriminni a lu risturanti mi ni jissi subitu 'n frùsciu, vai e sèntila poi dda santa di me mugghieri chi pi campari la famigghia usa lu cumpassu, d'accusì tiramu avanti. Ogni tantu però mi piaci jirimi a manciari lu pisci a Mazzara.